segir að stefnt sé að því að skrá félagið á markað í New York London eða Stokkhólmi eðlilegt sé að stjórnvöld fylgist náið með gangi fyrirtækisins þótt hann telji ekki hættu á að það fari í gjaldþrot minnst sjötíu og fjórar tilkynningar um akstur utan vega bárust lögreglu í fyrra ummerki eftir utanvegaakstur geta verið sýnileg í áratugi fyrirtækin Kjarnafæði og Norðlenska stefna á að sameinast þetta er gert til að bregðast við veikri stöðu

afurðastöðva og erfiðri samkeppni ekki síst utan úr heimi ári eftir að hafa flúið heimkynni sín í Mjanmar hafast hátt í milljón

við í flóttamannabúðum í nágrannaríkinu Bangladess barnahjálp Sameinuðu þjóðanna segir heila kynslóð

ferðamaður kom til landsins frá Þýskalandi á

ferðalagið hefur tekið mánuð og ferðalangurinn ætlar að láta veðrið ráða því hvort hann siglir sömu leið heim

ekki hættu á því að félagið verði gjaldþrota þótt nauðsynlegt sé að styrkja lausafjárstöðu þess nái félagið að fjármagna sig með skuldabréfaútboði hafi það aldrei staðið betur vöxtur Wow air hefur verið gríðarlegur síðan félagið var stofnað

tvö þúsund og ellefu og farþegafjöldinn margfaldast en fjárhagsstaða félagsins hefur verið erfið að undanförnu það tapaði tveimur komma fjögur milljörðum króna í fyrra eftir að hafa hagnast um þrjá komma átta milljarða króna árið áður þá hefur félagið tapað um fjórum og hálfum milljarði

króna undanfarna tólf mánuði forstjóri félagsins hefur þó ekki miklar áhyggjur af stöðunni ég met hana bara mjög góða og tel okkur sjaldan hafa staðið betur en nú er eiginfjárhlutfallið ekki nema tæplega fimm prósent og tap undanfarna tólf mánuði eða

þetta getur ekki talist góð staða

afkomu í fyrra á seinni hluta ársins tvö þúsund og sautján eða í kringum tveggja milljarða við áætlum að skila sirka fjórum milljörðum í hagnað á seinni hluta þessa árs afkoman á þriðja ársfjórðungi þessa árs sé þannig betri en í fyrra Skúli segir eðlilegt að mikill vöxtur undanfarin ár hafi kallað á miklar fjárfestingar og ekki geti verið stöðugur hagnaður af rekstrinum

stefnir á tólf milljarða skuldabréfaútboð í Evrópu á næstunni Skúli fullyrðir að fjárfestar hafi sýnt útboðinu

mikinn áhuga þrátt fyrir taprekstur að undanförnu og aðeins eigi eftir að ákveða kjör á bréfunum Skúli sem er eini eigandi WOW

segir að þetta sé í fyrsta skipti sem leitað sé fjármögnunar með þessum hætti augljóslega erum við að fara í útboðið af því að við teljum okkur þurfa að styrkja lausafjárstöðuna það er rétt og það er augljóst

gerist ef skuldabréfaútboð gengur ekki upp hvað hvað gerið þið þá að sjálfsögðu er ég með plan b og c og jafnvel d meðal þess sem stefnt er að er að skrá félagið á erlendan hlutabréfamarkað innan tveggja ára við höfum fengið mjög mikinn áhuga frá frá mörgum

fjárfestingarbönkum sem hafa verið að sýna okkur kosti bæði New

York London og Stokkhólms þannig að það á eftir að koma í ljós Skúli segir að eitt af því sem komi til með að bæta stöðu félagsins séu það er að segja tekjur af öllu öðru en

sjálfu og það er eitt af þeim atriðum sem erlendu fjárfestarnir hafa verið að horfa mjög mikið á og þar ég hef verið að tala um að á endanum munum við borga þér fyrir að fljúga en

markmiðið er að helmingur af tekjum okkar komi frá öðrum

Skúli segir að samkeppnin við Icelandair sé mjög hörð og fargjöldin hjá WOW

verði ekki hækkuð og í okkar áætlunum er mjög mikilvægt að það komi fram að markmið okkar er áfram að lækka fargjöld

fólki milli landa ef allt fer á versta veg er raunveruleg hætta á því að WOW verði gjaldþrota ég tel svo ekki vera en ég tel jafnframt mjög eðlilegt að stjórnvöld fylgist vel með

punktur is minnst sjötíu og fjórar tilkynningar um akstur utan vega bárust lögreglu í fyrra samkvæmt upplýsingum frá Umhverfisstofnun fæst málin enduðu með kæru eða sekt íslenskur fararstjóri var einn af þeim ökumönnum sem sektaðir voru um samtals einum komma fjórar milljónir króna á þriðjudag vegna utanvegaaksturs við Jökulsá á Breiðamerkursandi og í friðlandinu við

í hópnum voru tuttugu og fjórir erlendir ferðamenn auk íslenska fararstjórans að sögn lögreglunnar á Norðurlandi eystra báru þeir við vanþekkingu á reglum um akstur utan vega sérfræðingur hjá

segir áhrif utanvegaaksturs alltaf neikvæð ef maður horfir á þetta út frá út frá forsendum náttúruverndar þá er akstur utan vega alltaf neikvæður

í hvernig landslagi er ekið eða undirlagi á Facebook síðu Vatnajökulsþjóðgarðs voru birt myndskeið sem sýna för eftir utanvegaakstur hópsins förin ná yfir minnst tvö komma sex kílómetra eins og

höfum verið að sjá undanfarið á þessum svæðum þá eru áhrifin oftast í því að hjólbarðarnir

að ýta því grófa efni sem er á yfirborðinu til hliðar og ef jarðvegurinn er gljúpur

myndar þetta spor sem

í umhverfinu safnast ofan í með tímanum þannig að ef ekki er gripið til aðgerða afmá þessi ummerki þá getur sýnileiki þeirra verið

þetta eru gróin svæði eins og við sáum uppi

í Kerlingarfjöllum aksturinn þar undir

það svæði getur tekið áratugi að jafna sig samkvæmt upplýsingum frá Umhverfisstofnun bárust lögreglu minnst sjötíu og fjórar tilkynningar um akstur utan vega í fyrra einungis litlum hluta málanna lauk með kæru eða sekt

lögregla hefur heimild til að leggja á sektir allt að hálfri milljón króna eftir því hversu brotið er alvarlegt

gegnum tíðina að reyna að sporna við þessu

í formi þess að fræða bæði almenning og þá sem sækja landið heim

í náttúrunni framkvæmdastjóri Norðlenska segir eðlilegt að bregðast við veikri stöðu afurðastöðva með sameiningu Kjarnafæði og Norðlenska eru að hefja samrunaviðræður sláturfélag Suðurlands býr sig undir erfiðar aðstæður á kjötmarkaði

Kjarnafæði er í eigu bræðranna Eiðs

um hundrað og þrjátíu starfa hjá fyrirtækinu flestir í kjötvinnslu á Svalbarðseyri þá eru fimmtíu og tvö stöðugildi hjá afurðastöð

á Blönduósi sem er rekin af Kjarnafæði norðlenska er í eigu um fimm hundruð bænda en þar starfa hátt í tvö hundruð flestir í kjötvinnslu eða sláturhúsum á Akureyri Húsavík og Höfn stjórnendur fyrirtækjanna hafa náð samkomulagi um að hefja viðræður

um sameiningu er þetta gert til að auka hagræði og bregðast við erfiðri samkeppni ekki síst erlendis frá rekstur kjötafurðastöðva hefur verið erfiður undanfarin ár Kjarnafæði og Norðlenska töpuðu samtals hundrað fjörutíu og þremur milljónum króna árið tvö þúsund og sextán staðan batnaði reyndar í fyrra þá tapaði Norðlenska fjörutíu og þremur milljónum en Kjarnafæði hagnaðist um fimmtíu og átta milljónir en blikur eru á lofti ef marka má nýbirtan árshlutareikning s s afkoma félagsins versnaði á fyrri helmingi ársins og búa stjórnendur sig undir erfiðar aðstæður á kjötmarkaði k p m g gerði nýverið úttekt á afurðastöðvum þar sem kemur fram að

kindakjöts hafi lækkað um tuttugu og þrjú prósent frá tvö þúsund og þrettán fyrir vikið sé arðsemi fyrirtækjanna óásættanleg þar kemur skýrt fram að staða afurðastöðvanna í

veik og þá er sjálfsagt

leiti allra leiða til að styrkja stöðu sína og tryggja rekstrargrundvöll fyrirtækjanna hann vill þó ekkert segja um frekari sameiningar eða fækkun sláturhúsa ég held að þetta verkefni sem menn eru að fást við núna sé ærið og ágætt að stefna að því að klára

viðræður um samruna fyrirtækjanna eru með fyrirvara um áreiðanleikakönnun samþykki samkeppnisyfirvalda

og hluthafa Norðlenska um ári eftir að hafa flúið óöld í heimalandi sínu Mjanmar hafast um níu hundruð þúsund

enn við í flóttamannabúðum í nágrannaríkinu Bangladess að mati barnahjálpar Sameinuðu þjóðanna verður að tryggja börnunum í þessum hópi menntun svo ekki alist þar upp heil kynslóð með litla framtíðarmöguleika það er nú rétt um eitt ár síðan blóðug átök brutust út í Mjanmar í kjölfarið voru sagðar ófáar fréttir af einni fjölmennustu þjóð án ríkisfangs í heiminum á annað hundrað þúsund múslimar úr hópi hafa flúið undan ofsóknum í Mjanmar undanfarna daga herinn þar í landi er sakaður um fjöldamorð og gróf mannréttindabrot hundruð þúsunda flýðu yfir til nágrannaríkisins Bangladess nú ári síðar hafast enn um níu hundruð þúsund þar við langflest þeirra búa í flóttamannabúðum og meira en helmingur flóttafólksins eru börn samkvæmt nýrri skýrslu barnahjálpar Sameinuðu þjóðanna UNICEF er framtíð þessara barna afar óljós sumum þeirra er ætlað annað hlutverk til dæmis hinni fimmtán ára Sonjidu sem gekk í hjónaband skömmu eftir að í flóttamannabúðirnar var komið í fyrra

eiginmaður Sonjidu er sjötíu og þriggja ára eru múslimar en nú stendur yfir

ein stærsta hátíð múslima hún er haldin hátíðleg í flóttamannabúðunum í Bangladess þó svo að stjórnvöldum í Mjanmar verði seint hrósað fyrir að taka Róhingjum opnum örmum er óskin um heimkomu fyrirferðarmikil í bænum margra

það var verið að deila úr matvælum einföld heilbrigðisþjónusta og

að þeir fari heim á ný

að þeir fari heim á ný miklar drunur heyrðust í Hítardal í vikunni og vikunni og óttast var að önnur skriða hefði fallið svo reyndist ekki vera en það er einungis tímaspursmál segir jarðeðlisfræðingur íbúar í Hítardal á Mýrum höfðu samband við Veðurstofu Íslands á þriðjudag og greindu frá miklum drunum úr Fagraskógarfjalli það hefur verið stanslaust hrun

síðan stóra skriðan féll sjöunda júlí en þetta var eitthvað meira þannig að menn fóru að velta því fyrir sér hvort stórt stykki sem þarna sprakk frá og menn urðu varir við fyrr í mánuðinum hefði kannski hrunið ellefta ágúst uppgötvaðist stór sprunga

í fjallsbrúninni við nánari skoðun í dag kom í ljós að einungis höfðu nokkrar flísar hrunið úr sprungunni greinilega hangir bara á örfáum festum og það er það mikil hreyfing orðin á þessari sprungu sem er fersk og myndaðist fyrir tiltölulega fáum vikum síðan að við teljum að þetta hrynji innan skamms þetta gæti kannski lafað fram á veturinn en frosthreyfingar munu örugglega koma meiri los á þetta þannig að ég á ekki von á því að það verði nema kannski vikur eða mesta lagi

mánuðir þangað til þetta fellur fram falli stykkið úr fjallsbrúninni er ljóst að það fer á sama svæði og skriðan stóra í júlí þannig við teljum ekki að

sé nein vá fyrir dyrum nema bara búfénaður ferðalangar sem ekki vita af þessum viðvörunum gætu verið í hættu ef menn eru beinlínis uppi í skriðunni sem sem þarna er í fjallsrótum íbúar

fellibylsins Lane sem nálgast óðfluga fyrstu merki hans hafa látið á sér kræla vonast er til þess að hann taki beygju í austur á morgun og fari ekki beint yfir eyjaklasann vindhraði fellibylsins hefur mælst meira en sjötíu metrar á sekúndu yfirvöld hafa komið upp og rútur hafa keyrt um höfuðborgina

skólum var lokað í gær og verða lokaðir út vikuna varað hefur verið gríðarlegri úrkomu og hættu á flóðum og aurskriðum fram á laugardag gæti skilið eftir sig miklar rústir og er

fólk beðið að taka hættuna alvarlega

Guðfinnur Sigurvinsson er staddur á

á ferðalagi ásamt eiginmanni sínum hann kveðst heldur rólegur yfir stöðunni hvernig lítur þetta út núna nákvæmlega núna þá er bara alskýjað og hversu alvarlegt þetta verður hér og nú ég heyrði í einhverri konu sem

nú á leið umhverfis landið hann kom til landsins með heldur óhefðbundnum hætti og sigldi á alla leið frá Þýskalandi hann er einn á ferð og segir betra að þurfa einungis að hugsa um sjálfan sig eftir tæpan mánuð á siglingu á sinni lagðist Markus Adam að bryggju á Ísafirði siglingin hófst í þýsklandi þann tuttugasta og þriðja júlí þaðan sigldi Markus til Svíþjóðar Noregs og þaðan til Hjaltlandseyja frá Hjaltlandseyjum til Færeyja og frá Færeyjum til Djúpavogs þaðan hélt hann norður fyrir land til Ísafjarðar lengsti leggurinn var þrettán tíma sigling milli Færeyja og Íslands Markus ferðast einsamall Markus hefur ferðast víða á sæþotu og segir hugmyndina hafa kviknað þegar hann var í fríi á ströndinni sinfóníuhljómsveit Íslands og hljómsveitin skálmöld standa í ströngu þessa vikuna en nú rétt á eftir hefjast aðrir tónleikar sveitanna af fjórum tónleikarnir fara fram í og þar er við ætlum að henda í eitt nýtt lag er þetta í fyrsta skipti sem veður er nokkuð stöðugt þessa dagana en á morgun

víða bjart veður sunnan og þó er hætt við inn til landsins skýjað verður að mestu á Norður og Austurlandi með rigningu á köflum Theodór Freyr það gæti farið svo að Ísland

að spila leiki sína

segir að stefnt sé að því að skrá félagið á markað í New York London eða Stokkhólmi eðlilegt sé að stjórnvöld fylgist náið með gangi fyrirtækisins þótt hann telji ekki hættu á að það fari í gjaldþrot minnst sjötíu og fjórar tilkynningar um akstur utan vega bárust lögreglu í fyrra ummerki eftir utanvegaakstur geta verið sýnileg í áratugi fyrirtækin Kjarnafæði og Norðlenska stefna á að sameinast þetta er

gert til að bregðast við veikri stöðu afurðastöðva og erfiðri samkeppni ekki síst utan úr heimi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 en við segjum þetta gott í bili veriði sæl